الواحد ممكن مشافش حيوانات كتير، فيمكن اكبر حيوان شافه هو الجمل مثلا الجمل لأنه <hesitation> اقرب حاجه بالنسبه للمنطقه اللي احنا عايشين فيها حجمه كبير يعني.